ja ni akshi tiye ama ta wanke gwanguraucin na mapən dawad tiye andi ja dankali nasara i kun roba, i kun roba, i kun roba ja ni bufu shirin na bee har ja ramekshi ja ma kai a bəzi na ja godutuna ja kwadina du bai kwadina du bai, toh zəda ntau mi akshi ntuti ja tunu bee dawu fatawanke na tana na tanu ri tun na tanu zəda ntau mi wara ja dlam ja dlam mbasu na ndau kə lakwtu rab amman har ja nai akshi a kəmu karak ja ja ye ja kəmu karakshi. Bee dawu ke nan fatawanke na tuna kə ziyura na ji du ii porun fatawanke a gəshi ga nai i ma da gafa səku da dlama dəvo nan nayi wam ko da na tasi riwu ka kə ri ja bəze akau ndiwa da jəb ramau ma ai tamke paltən gara ka ju yaye zəda bee da ta tatəki ci kə waci tiye a kə aɗa gəri ai faugu tuku ro dlam gara rawanke i ma toh i dai kam na kəma karak nja ga i faron i ziyara har na nin ga ja haba- haba na nda riwu. kaɗa kasən ne fatawanke tana mbasu wara nja ziyara i <hesitation> Amos Dusu